أكيد عالم مشهور, أنا مش هاممني الشهرة نهائياً, لكتن يعني إنني أكون عالم هادا بيفيد البشرية, وبيفيدني يعني أهم شي إنه يعني يكون للأفعال اللي أنا بعملها تأثير مفيد, وتأثير إيجابي, هذا أهم شي.